איך קען נישט אזוי סאך מינע ארט באט איך קען עבסטרעקט ארט, <hesitation> פארטרעיטס, אימפרעשיניזם, מאדערן ארט, אויך האב איך געהערט ס'איז דא אזא זאך ווי בעד ארט, סקולפטורס, <hesitation> אפילו מוזיק קען ווערן אנגערופן ווי א ארט.